<noise> Añaverupi mbaetima yandepuere yaiko tecnología mbaereve ereiko jetayaeko yande yandearakua teiviña jaema <noise> jeta yanderupi amoave <hesitation> amoape oaja <noise> jokua arakua yandepuerevaera yaeka medio intenetrupino jaema jukurai arakaeyave ipueretako opa mbaraviki yandegui, opa yandegui arakua jaema yande yandepuereta jae jokua máquinareta jeiarupi yaiko mbaetitama yande yandearakua ojo tenonde